كان جت عندي الشنطة والقدرة باش نتخلص من مشكلة عالمية واحدة تتكون حاجة عندها علاقة بالطبيعة انحداس المال انحباس الحراري إللي خلا الامطار ما عادش تصب <hesitation> نحب نظف ونقص نسبة التلوث خاطر الامراض البشرة الهكايا <hesitation> نرجعو نضفو ونحاولو لي هي نقصو من التلوث نتاعها، باش نرجعو نعيشو مرتاحين.